أجمل إجازة هي ليا هي أجازة الصيف لما نجدر نعدي لأماكن جديدة ، نستمتع بالأجواء الحارة والأنشطة الخارجية ونستمتع فيها لإن لإن نحس بالراحة بكل، ممكن نجدر ننسى من خلالها همومي ونعيش فيها اللحظة.